<hesitation> le dziɖuɖua edɔ ne kpɔ ŋkume nɛa, <hesitation> tutugbã ne dziɖuɖu meli oa <hesitation> mìanɔ wɔ nu kewo ma dzena ga o. Dziɖuɖua ye na mì le, <hesitation> dziɖuɖua ye kpɔna mìadzi ye mì le. Vɔ dɔkawo dɔkawoe kpɔ ŋkume nɛ? Mì le fiya fia le ativea, ne enu wɔ mì fifidzĩa ne mìakpɔ kɔŋdzia, mizɔna kpeti ameadre, ye mì zɔna tsaƒe ava yi keɖe kɔŋdzi ŋti haƒe miava woava kpɔ mì. Vɔ kɔŋdzi vitukuiwoa, ne mìa yi afanya, mì kpɔna kpeti amewuieve tsaƒe va yi na afanya, eɖena fu ne mì. Dziɖuɖua, ema kpɔ ŋkume nɛ. Mì le fiya fifidzĩa, mìa be mɔwo, <hesitation> eye dziɖuɖua ye le mìa dzi kpɔma, eɖo la kpɔ mìabe mɔwo gbɔ ne mi. <hesitation> mì le fiya fifidzĩa, dziɖuɖua ana be sukulu woa ayi ŋkɔ, sukulu be nyawo ayi ŋkɔ le dua me. Eye ɖeviwo ayi sukulu ye woanya woma. Nye ŋtɔ ke le nuƒo ƒom fia, woma manyamanya egble nu le ŋtinye sugbɔ, ɛhein, vɔa, nesẽ tɔnyea dzi mgba yi ɖe ɖeviwo ba gbe dzi o. Yena dziɖuɖua ya kpe ɖe mìa ŋti ye sukulu be nyawo ya yi ŋkɔ, edzua kekem ya kɔkɔkɔm. <hesitation> Dziɖuɖua ya na be kuran ya va dzua me ne mì, dziɖuɖu ya kpɔ mìabe tsinonowo be nya gbɔ, vudowo anɔ dzua me ne mì. Dziɖuɖua ya kpɔ gaze mìawo mì le fiya fia ya gazea, mì yina ɖe gbe me ye, kodzui mìtsɔna, ameɖewo metsɔna kodzuiwo o tɔbɔsu abɔ ɖewo hein, dɔlele ava ne agbava nɔ gbɔ va ne mì axɔ va nɔ mì nam le mìa ba ƒewo me. gaze ye mele mìasi le edzua me o kpoa dziɖuɖua ya kpɔ enumɔwo gbɔ ne mì. Etsinono, vevitɔ etsinono ya, etsi xɔ teƒe sugbɔ na gbetɔ, woakpɔ etsinono be nyawo gbɔ ne mì kpoa enuke dziɖuɖu edze be ba wɔ ne mìa, wawoe wã loo.